خلک مختلف رنګ ویښتان لري. ډېر خلک تور ویښتان لري، خصوصاً په آسیا کې. ځینې سپین، نسواري، یا سره ویښتان لري، چې دا رنګونه زیاتره په اروپا کې دي. ځینې خلک خپل ویښتان رنګوي هم. نو طبیعي او مصنوعي دواړه ډولونه شته. شاید د ویښتانو لس یا تر دې زیات رنګونه وي.